Polonia ko jae jeta gunoi arakae oike reta kua reta ko oyemoestablece primera guerra mundial uajaye jaema segunda guerra mundial pe jaema oiko mopeti pais del bloque sovietico jaema jokogüi oyemo convierte como pais democratico